mɛ bɛ'a nunɛ a zun diya cɛrobe matete um mɛ in onni zun oro nucoza nitin niɲun nihonu diya benɛ ma leɓa um o tawɛ a o zun mu besosi o tawɛ a muyɛsi ma muyɛsi ɲan tawɛ a o bun o ɲan tawɛ a o zun mu besosi um <hesitation> diya yima cɛ o tawɛ a o ma'o ji zenu-na mu'a benɛ mu'a pa'a zenu mu a pa'a abe zenu yi nina diyɛ to han dinu ɓɛsin a o lemu beso asa <hesitation> obɛ man tuwa oyima se tuwa fa o o bedosi mi yirawe a han tuwa nɛ mi a han asa nɛ mi han tuwa amu besosi ho pinpiyan nɛ mi han tuwa amu besosi fɛn mu mam ɲon'onna-ra mu mami ɲon'onna-ra o tawɛ a mi